أفضل ذكرى في طفولتي هي <hesitation> أول نهار هزتني فيه ماما للمدرسة، ممكن هاديك خطرة المرة الوحيدة اللي مشيت معايا فيها موصلتني للمدرسة، ممكن خاطر من وقتها تعلمت إني نكون مجتهدة أو إني كنت فخورة بروحي وإني نحب روحي <hesitation> وإني نكون ناجحة، هادي من أهم اللحظات وذكريات بتاع الطفولة بتاعي..